لما اعيش بجزيرة باخذ معي اشياء الاساس للبقاء و هو الماء وادوات التخييم يعني خيمة وادوات تخيم الحماية من الشمس والعواصف، واخذ معي طعام غير قابل للتلف مثل المكسرات او الطعام المعلب ، واخذ معي ادوات متعددة عشان استخدمها مثلا قطع الاشياء وبناء ملجأ وكذا.